هل أحسن الواحد يعيش في قرية صغيرة لو في مدينة كبيرة؟ طبعاً كل شي ليه سلبياته و إيجابياته لكن ه- طبعاً هدا يعتمد على إنته ويش تبغي. أني أحب الهدوء طبعاً، نفس ال- مثل ال- مثلات القرية الصغيرة، لكني بعد أحب إنه أقدر أكون قريبة من الأشياء المهمة من الخدمات، من الصيدليات، من السوبرماركت و چديها. أ- لكني أحس ان احنا هني تنظيم المعيشة عندنا في البحرين أ- يكون إن عندنا أماكن چدي هادئة، صغ- صغنطوطة، انزين. لكن تعرفون خطوتين تمشون حتى أو تاخذون يعني خمس دقايق في السيارة، توصلون لي جميع معالم البلد. لكني لو كنت في مكان ثاني يعني، أ- بعيدة بعيدة القرى عن المدن، أ- أضن إني بكون في المدينة، لأن يعني الحياة هناك صايرة. أما في- أما القرية هي حق الكبار، حق المزارعين، و چدي، يعني. هي القرية الصغيرة فيها حياة ونمط ونكهة غير عن المدينة، لأن المدينة واجد فيها فوضى ومشغولة واجد. لكن الحياة في المدينة ت- يعني أسهل، اا في أماكن ومحلات تكون أقرب اليك، لكن القرية حق الواحد الي يبغي يعيش حياة بدون أي منغصات.